Simano surubo sibajohé babé noli sa napup: éwagéén; basilé bara oli éjoole; nésunsuum ésiil babé noli éjoole, érasihon; basilé bara éwoloof